L’Indonesia ë një vend llarghu, shumë llarghu, pë ftet llarghu, thonë se ë dancë a la Thailandia e però ne kam i klënë kurrë e manku di gjë della cultura indonesiana, jam ignorante, ka nfurmarem ka documentarem.